Nak mil wul jwe ɗe pa wo asa̱ ma̱tl ka̱ gasi gwe ɗe pa wo si wo gas ɓal go yek ɗe si wo sa̱ kumi wule lu ka̱ tlo wugo yek ɗe kaɗi kaɗi ma̱tl ka̱ gas iˈe ɓanti cit so kota̱ yek ta̱ yeni ye ta li mali a ba̱ ta ndeba̱l so, kume ma̱nda̱ki a lik lubii mago malti ka̱n ka para kumti ama ti wo a ta̱ nak demba̱l ilgwe ɗe pa wo si gas gil wugo yek ɗe lu tlo wugo, ɓoyen goɓa̱l gas na gilti nu ka̱n ta yili aa ata̱ to ka̱ tlindi ata̱ ka̱ gas ka̱n ta pita mot wul jwe ta mwe mbala̱n jwas ju ko mil jwasi nu ka̱n ta pita ma̱tlti gon wo hal na̱ na̱k gwisi ata̱ mot suk ma̱lgwe aa ata̱ mot suk ma̱lgwe a tlot wu ama ta̱ pasa so yek ɗe ilgwe ɗe pa wo sa̱ mani wu, suk kusa̱n kusa̱n mago na̱k gwisi ka̱n kusa̱n mago ta̱ yil ka̱ gas mani, kume ka̱ cin ka̱go ko nsha ke ma̱n cit gwasa̱n ma ama ilgwe ɗe pa wo sa̱ man pa̱lti mani go yek ɗe ka̱ gas ka̱n asa̱ yili, na̱k a dla̱m wu goɓa̱l sa̱ niɗa wonti wul me jwe ɗe pa wo ka̱ gas ka̱n asa̱ yil wu, na̱k ka̱n a gip shin jwasa̱n wonti so, ama goɓa̱l suk ka̱ kusa̱n wo a yssi na̱ yilti ka̱ gasi gas gil wugo ham yek ɗe wa gwasa̱n wuci mago nu to wuci mago ka̱ gas ka̱n ata̱ la ngot ilgwe ɗe pa ta nguk wu, gas na gilti, lu tlo wi ke na̱n ti ka̱n ta̱ yil wi, ana gwasa̱n ko aba gwasa̱n tik ɗe hwuli ti mago se lu tlo, se gas gil ka̱n hal asa̱ wuli ɗe kume ggas gil wugo lu tlwe hwuli wi kenan to hwuli wo ilgwe ɗe pa wo ti yil mani go yek ɗe ka̱ gasi. Ti mago ta̱ more cin so cin wo kume ka̱ yenti go to ta̱ da̱m ɗe wul cit gonti wi to nu ka̱n goɓa̱l ma wu ka̱ yenti ka̱ cin ten ma̱tltti ten ma̱tlti go ta̱ da̱m ɗe wul gonti wi ama ka̱ gas ka̱n asa̱ yili asa̱ ngo ilgwe ɗe pa wo sa ngwe wu, mus ilgwe sa nguki suk ilgwe sa ɓatl wa gwasa̱n na̱ nali si wo da mago nak mil dabbobi jo si wo illa̱ nguki ka̱ɗe wa gwasa̱n ka we, to mus lokoci ngot ilga̱ nguki gwasa̱n wo yek ɗe ka̱ gasi, na̱ kusa̱n na̱ <hesitation> goɓa̱l na̱ hwuli na̱ kaɗi, kaɗi wo ta̱ ngo illa̱ nguki i'e ka̱ gas so, ama ti dee ta da̱mik lubii ta demba̱l so hal ilgon a lak mbiki, to ti wo kaga ki ka̱n ta̱ na dla̱lla̱t gwa wato go ta̱ ta da̱mik ɗe ma̱lgwe a ɓa̱tik mbala̱n wu, to yek laki a ba̱ ta demba̱l so ka̱ gasi a sannan go ma̱jo kangwe a dla̱m wu si wo illa̱ nguki ka̱n sa̱ na ngoti, na̱ kusa̱n na̱ hwuli na̱ wuci jo wo sa̱ na ngot illa̱ nguki, nami niɗa wonti kangwe a dla̱m wu a man gipti shin jwasa̱n so, to si wo sik ɗe ma̱n yilti ka̱ gasi sa̱ pa̱l ampani na̱ man kangwe pa wo a mbala̱n yil ka̱ cin wu, ki wo mbala̱n wo lu na tloti, yek ɗe lu tlwek yi kena̱n ka̱ ci cina gas na gilti se multi atli ama si wo gwisi wo yek ɗe lokoci gwe nya yemisi ɗe ta̱s yili ta̱s ngo illa̱ nguki gwasa̱n to ta̱ nya zini ang.